Ses propi brava a fe i cadò, s'as sempre coza caté për i amis e la famìa e l'as propi d'güst bei e sas anche caté d'cadò sensa spendi trop d'soldi e al e propi 'na coza bela